Preferirìu ese ün muzicista famus përché l'arte a m'entresa pa tantu, capisu pa vaire i cuader e ël sens di cuader, ënvecce a m'pias propi la müzica, am'pias canté e vurìu co ëmparé a suné ël pianoforte